<hesitation> azafady sefo, misy ôlo mangalatra tomobile arô akagny. Izy io ndreky tsy eky na manakôry tsara be eky fandehany fô iraha zegny tô, zegny akô tsy ninazy. Misikosikotra avy amin'ny vitre izy akô e, mangalatra ôlo zagny akô, fô andreo malakilaky hely tônga aty fô andreo koa elaela efa lasany edy zegny ndreo.